Dí injí ná bёrёm manjá kaŋooy ngёwoorá páaj ná uloŋ ma ţí ngёwoorá páaj guη ná uloŋ, ngёwoorá kañan cύun bёŋooy injí bё báaráari ngi mengi maŋooy ngul ka bandan ngul bёliing tu njí jáaţá kaŋooy uwar. A ñáan najín akapёŋooy ngёwoorá kёwas, ñáan najín nabáaráari aká pёŋooy ngёwoorá kёwas. Ucí napaţ ngёwoorá untáajá ngina koon pёŋooy waye upaţ baloŋ jáaţá bёbandan ngaŋ. Baŋooy ngёwoorá ko bí páaj unk wala kañan sá bёnátee nukaká ţёpáa nёbíi ŋooy kak. <noise>